Ñy tantara raiky nisy aminy ñy tantarany ññ Esipaiñy moa: ñy fitondrà ñy mpanjaka vave Elizabete, noho ñy mpanjaka Feridinà, nitariky ñy erôkisità, nanomboky tamin'io ñy fanombohany ñy raha kôlônialy, esipaiñôly, taminy ñ'alalany fanafiha noho ñy fifandraisa arabarotsy, nanjaka esipaiñy taminy ñy faritsy maro, manerantany.